एदी डहलि भतवा तिउनावा कर्हिमा चिट्कतै जौ । हमरा उहे कर्हिके जबण जुग देसहु गोति, जबण जुग भिजा देसहु । हसे पाछसे छौरावा तेने घेस घेसके मिसले जौ चिट्कली भतवा तिउनावा, डहली भतवा तिउनावा जुन चिट्कला हसइ कर्हिमा, उ घेस घेसके मिस्बाही जौ छुट्साइ हसे उअ । हमरा गौवा घरवा म प्राए ओस्नेनै छुटोसहु ।